Ubida ñaan ací pëleempa wul. Uwora wí mëcí wí nayësal leempan kowí kanáfánir wí bañaan bëliyëŋ. Kanáfánirú unáfánir bañaan bëliŋ cúun waloor ubida ñaan. Cíiţ pëjá mëntimandër bí pëbáañu karu yandáaruŋ waloor cíiţ ţul. waloor kaloŋ pëleepëna wul pëleemp wí pëleemp cíwuleemp bëlayíiru këleemp, ciwuleemp bëreenú këleemp, ucí uloŋ umecee wu këleemp cíwuŋ waloor ñaan.